פאוער טולס זענען ספעציעלע מאשינען וואס העלפן מענטשן ארבעטן שנעלער און גרינגער, זיי קענען שניידן, דרילן און אויספארעמען העלצער און אייזן, צום ביישפיל א זעג וואס קען שניידן שנעל דיקע העלצער, מענטשן נוצן די טולס צו בויען הייזער, פאררעכטן קארס אדער צו בויען מעבל, אדער אפילו גרינגערע סארט ארבעט, און עס פארלייכטערט פיל די ארבעט.